U ama broccoli, tsa xkayiw xa tu no stakgokan nak pustan kawaw uxa tsama broccoli, pus ni chastin makgalama atsa nak kinkachikinkan si no que lakatunun lha- lha liminkan pus wankan chu ama mati brocoli tse mat lha kilakgastapukan kawaw atsa wi ti kawau lak- lak- lakutun xlakgastapu pus xlakaskin na waya tsama verduras pero kawau brocoli tse na lhawaya tsa na mapupiya tina no na malaksgokgeya ma- man nunts osu para tamakapinikutun zanahoria na tse naway chono tsama papa pero tsaman na mapupiy ja katisil tsexa tsama brocoli, chono piña pus natse na- nali tamakgtayay xla ki lakgastapukan liku kha katilakla ste na lakawanana chatuno ekinan.